फलफूल मान्छेलाई स्वस्थ बनाउनाइ लागि चाइने एक किसिमको बस्तु हो । फलफूल खायो भने मान्छेलाई स्वस्थ बनाउन्छ । अझ फलफूलले त झन् मान्छेलाई अनुहार पन चमक आउनो छ भन्ना छन् । फलफूल खायो भने मान्छेका चमक आउँछ । तेइ अनुसारको स्वस्थ भइन्छ । तेइ अनुसारको बलियो भइन्छ । फलफूलबाट झिक्कै भिटामीन पोषक तत्व पनि पाइन्छ । पौस्टिक तत्व पनि पाइन्छ भन्ने हम्ले सुन्या छौँ । अब बच्चाबच्चीकीलाई मुलमुलीगीलाई ती फलफूल ख्वाउनाइ लागि क्याद्दो पण्यो भने उनीहरुलाई खान प्रोत्साहन अद्दो पण्यो । हम्ले जसइ कोइ बच्चा छ भने ल यो फलफूल खाएपछि तु निको हुनेइ, मोट्टिने होइ, राम्रो हुने होइ, तेइ भन्ना राम्रो हुने होइ भनिबट प्रोत्साहन अद्दो पड्डो छ । खानाइ लागि हम्ले उक्साउनो पड्डो छ । बच्चागीलाई डोमिडेन्ट डोमिनेट भन्दा पनि तेइलाई प्रोत्साहन अद्द पड्डो छ । तेइ बेला चाइ वाउँछि बच्चा खानाइ लागि आउन पड्डो छ । नभएपछि बच्चा खासइ खान मान्नाइन । फलफूल खाएपछि अल् लामोसम्म बाँच्च सकिन्छ, लामो समयसम्म टिक्न सकिन्छ । राम्णो हुन् भइन्छ । दिमाग बढी हुन्छ । बढी बाठो भइन्छ । भनिबट यसायसा कुणाहरु सिकाएपछि बच्चाबच्चिगीलाई तनी फलफूल खान मान्ना छन् । नत्र निको मान्नाइन । फलफूल खाएपन नानो दन्ति लाउना छन् फाल्दिना छन् । तेइबेला चाइ हाम्ले यो फलफूल फाल्लो होइन । यो किनेको चिज हो । पैसा हाल्या चिज हो भनिपन भन्नो पड्डे हुन्छ ।